Nany Inde ndraiky ko zany tena kolotsaina mampiavaka andreo na io olo io fa manambaly fa managna anaky ao miaraky mipetraky amin'ny dadilahy ao ny dadivavy ao na ao ny anakindreo na ao ny zafindreo mbo miaraky ao zany hoe fianakavia raiky zany tsy tiandreo miparitaka andreo ary reo koa atao vady atolitsy fa tsy manaraky atsika mifisafidy valy tiatsika rery <noise>